ايوا الفن اكيد له دور كبير انه هو يحفز الفن ويحسنه علشان الفن بيحفز التفكير اصلا فبيعزز الابداع ولما يكون في ابداع ده هيحسن التواصل الثقافي بين الناس هيكون في تواصل رايح جاي ما بين الناس وبعضها فبالتالي هيكونوا قريبين.